Yala torba kon ileag ewealin, torbalinn, nejarin, najari kon koika batosa dolaba kaya, tarabezata kaya, kursig kayilin, <hesitation> kabaka edai kon farranga ilon, <hesitation> hadita kay dolaba kayi sarairka kay kon haddata ilon.